Fomba fiasan'ny pensily hazo dia afaka anoratana izy amin'ny taratasy na koa anaovana sary saingy kosa izy dia afaka fafana fa tsy mitovy amin'ny penina ary ny mampiavaka anazy amin'ny penina koa dia izy dia misy karbaona fa tsisy ranomainty.